لو هختار يبقى عندي اكل كثير مبيخلصش، هيكون البيتزا علشان فيها نكهات كتيرة، وممكن ننوع فيها، ممكن ناكلها بالفراخ، وممكن ناكلها بالسيرانش، ممكن اكلها بالباربكيو صوص، ممكن اكلها باي حاجة احبها، انما الايس كريم مش هيكون عندي فيه التنويع ده، وكمان البيتزا اقدر اكلها في اي وقت في السنة.